اني بنحب انه نتكلم في الهاتف ما نفضل كتير انه نكتب رسايل خاصة اذا كانت الرسايل فيها اشي ما بيتفسر بالكلام فبنحب انه نتكلم لانه هيكي الواحد بيفهم شنو الواحد بيقصد اكتر لانه الشات او الرسايل ما فيها متل هيكي مشاعر <hesitation> انت بتقراها وتفهمها متل ما بتشوفها بس الصوت بيكون احسن.